Naftinir e gaalik, eskaalop, e leemoon ma e pasli kawta ɗum gaɗa ɗum to saayirga ta saayi ɗum ɗum ɓendi.